קודם פארשטייט זיך פרעגסטו וויפיל די זאך וואס דו ווילסט קויפן קאסט. נאך דעם, אויב דו ביזט נישט אזוי צופרידן מיט דעם, מאך א פריינטליכע שיינע טאון, און פרעגסט צו אפשר קענסטו אראפ לאזן אביסל? אלעס שיינערהייט. אויב די גייסט גיין און די גייסט שרייען: לויער מיך אראפ די פרייז! גייט מען עס קיינמאל נישט טון. שיינערהייט פרעגסטו און אזוי דיעלסטו אראפ. די <hesitation> די מאכסט טראכטן פאר יענע מענטש אז פאר אים לוינט זיך אפשר אראפ צו לאזן די פרייז. און אזוי ווייטער.